Nduɲɲa haray kaŋ goo da moy ze, kaŋ yaŋ gwanda moy ze, manci borey zey bo haŋ kaŋ day iga ne ni se, haŋ kaŋ goo saaji danga Farka yaŋ Hawyaŋ, Yoo yaŋ, Bariyaŋ Hincin yaŋ, Feeji yaŋ. Woodin yaŋ kulu, i gwanda moo. Iga di i gwanda moo Gwandi yaŋ goono, <hesitation> Komni goono, Baw goono, Kuunu yaŋ goono, hayo yaŋ day kulu wadin yaŋ kulu kaŋ ay goono ga ci ni se moy ze goono iga. I kulu gwanda moo kuma i kulu ga di mate kulu kaŋ ii borey zey ir ga di, yaadin no iga di da. Moo yaŋ goono iga <hesitation> Ce Beeri yaŋ da Muusu yaŋ, Mari yaŋ i kulu day, Haw bi yaŋ i kulu moo goono i se. I gwanda saaji Yoo, a gwanda moo, Saaji farka a gwanda moo, Saaji Feeji a gwanda moo. Woodin yaŋ kulu i gwanda moo i ga di mate kulu kaŋ ii ga di, i gwanda moo yaadin wane. Saaji ham izey nooya kaŋ yaŋ i ga di day. Won kulu ga di. Kwaara waney ga di, won kaŋ ay wo day ay ga bay ay hina wane, waŋ kaŋ yaŋ ayga bay, ga di. Yaadin no saaji hay kulu goo da kwaara hayey kaŋ goono kwaara ra i kulu ngey mo ga di mate kulu kaŋ ii ga di da, yaadin no.